टोस्टर एक रसोई घर को चोटों उपकरण हे। <noise> जीनिये आफ़न टॉस बनावा में, ब्रैड बना बा में काम ले सका। अर उसे बनाया टॉस आफ़न दानवा चाय के लार का सका। ओर उन ब्रैड ना ने आफ़न डिफेरिया दत्तियां कड़ी भी खा सका। <noise> ब्रैडा ने आफ़न अपनी मर्जी से कड़े भी काम ले सका। ओर तोषण आफ़न दनवा या दन थिया चाय के लार खा सका टोस्टर रसोई में दूसरा काम भी आ जावे। ज्यादातर टॉस और ब्रैड बना बा में काम आवे। <noise>